ƚvƚakƚpe yayapo vaera tembiu ipuere teiko ereiko ereiko anita oajaete yeeee yayapo mbae tembiu reta ƚvƚakƚ rupi esa ipuereko guƚrokomegüa yandegui tembiu jaeramoko jaeñomai yande yaeka kia kotƚko yayapota tembiu yande yeƚipe aguƚyeara mbae ƚvƚakƚ iyƚvƚte rupi ñai